Neru inabya akathoweryamu esikananga kale obo abi akawunza erikolha inathoweryamu esyakathowerayamu kutse amabya inawithe e salary yiwe inananga inahamba kuyu athalya athalya spendinga inatsuka erithoweryamu esyakathowerayamu neryu inaspeadinga e balance